Queity gac´gan imbanyën cun ni chinyíet´ën, cun ni icwuaën malai loóni, pero ni gac´gan gunën ni náh chi rníeën queity ladi bená chi xi chí laní, entoncs gwuen na gunu, igwueu dizh la zoó´, gebiu zque´ti cayuna. gula zqué bena, gula nde caziedya chi al ní rgueu dizh cun ra zoóh, rguneu dizh ni rzianu ni chi rgyiezyuni icudyiag ra buny chi chirilo áh lani runzani company ligá izhalyni ztïé xaág xtenú, nou áh hijo, na bena nde nare, xí nac´gi guna, xi nac´gi gun´zaca ni bena nare, entoncs chi rilo rgudeu dizh la buny áh, rnietyé lazu, rnietyte, queityru-queityru tuzydiu ni runu xaáb malté bena ndé, malté, xina nyunzac´ga bal nyuna nde chi chí rguneu dizh lara zoóh áh balni na gwuen guné dizh latïé buny, bgune dizh zqué cayuna, gula nde bena chi ryuá garza xi nac´gí guna ni chi, gula xinagí guna <hesitation> xinac´gi tïédya loóni, entoncs chi rguneu dizh la buny áh porque chini ryialazu rate ni ba, chini rzhialy xcalryienyu ztïé, rzhialy xgabre na-a gwueno zqué ni bena náh, nde ni guna- pero queity-queity gac´gan ibany buny sin gic´gwua buny malai loóni.